Momba ny ñy sakafo <shushes> a Marôky añy: Rozy añy mihina kosikosy, kosikos'io ze raha itiavandrozy iketreh'azy fa io ñy fototsy ny ñy sakafo ndrozy añy, vita aminy ñy bombary afaky atao ndrozy hena eo, afaky asia ndrozy legimy, afaky asiandrozy fia, ze raha itiavandrozy azy, manahakan'izay ñy fihinanandrozy ñy tadine5, asiandrozy ñy henan'aondry na ñy henan'aomby na ñy henan'akoho, rezay ñy fandehany ñy sakafo ndrozy a Marôk'ao.